एक हप्तामे जम्मा सात दिन रहता। सुम्मार ति सुरू हुइना क्रमअनुसार हप्ताके दिन भरिन नाउ निम्न प्रकार हैः सुम्मार, मंगर, बुध, बेफे, शुक, शनिच्चर, अतबार आदि।